الجمعيه الخيريه لمدابيا ندعمها هي ل <hesitation> لتشجع الزراعه العضويه مشي كيميائيه، مليحه بزاف للصحه، هاذيا <hesitation> لوكان عندي ماليا و راني مرتاحه <hesitation> إيه نكون مع هاذي مؤسسه تع زراعه العضويه.